No resaky instruments à corde koa aloha gn'atao, gny tonga andohako voalohany da gny gitara, magnaraky anizay gny violon, misy gny banjo, misy gny alto, misy gny violoncelle regny koa, ah misy gny contre-basse, gny avao aloha gny piano, gny harpes, gn'ankotran'izay tsy de mahita sasy aho fa reo.